بالنسبة لشخص أو المرك أول مرة بشيركب البسكليت. <hesitation> شني النصيحة اللي نجم ننصحها له؟ يبقى الرجال الفوق ورجل لوطة بشوية بشوية، وبعدها يحاول يهز رجله الثانية ويحطها على اللبيدال من غير ما يتفجع، يحاول يبقى شد توازن متاعه مركز قدامه، ما يخزرش يمين وما يغزرش يسار ديما مركز <hesitation> في خط المستقيم، هذاك إللي هو فيه ويحرك رجله دور بدال بشوي.